<noise> Ga kɔ̄ a zwa kɔ pɛ nyɛra nwá kɔ̄ maa nɛ, mudud kɔ ɔ pɛ, lu-ɔ pɔɔ lukpɛ ayɛ kɔ̄ isi kukpi nɛ, inɔ kɛ, mucɔ la ncoo nyɛɛ, nkɔ̄ ba pise kuba na ba na ma rá kupá, ba na ba na sho kutu itsi nwá nɛ. Itsi nwanɛ di lubɔ̄ɔ̄, ba di minyii sii, nkɔ̄ ba di minyɛ zuzwa waa, bna bɛ yaka kɔ̄ tɔ, na ma ráá itsi nwá nɛ nɛ. Ibɛlegá nwanɛ ba di ibɛlɛgá zuzwa wa. Nká ba za ba minyɛ zuzwa na ba yaka kɔ̄ mm, itsi nwanɛ nɛ paa, a zaa minyɛ zuzwa na. Nkɔ naa na ma rə cɛnɛ, ɔ kpɛlɛ da pɛ daa na wa. Ko ɔ nini nyɛ kɔ̄- ɔ pise kɔ na ma ra nziitsi nwanɛ, ko, ɔ gɔ zhá, ko gbɛlɛ naa misɛlɛ lo. Soo a dii zwa kɔ̄ɔ̄, kafi kɔ̄ ɔ̄ ma ra wɔ nɛ. ko ɔ naa na sho kutu kɔ. Nyɛ blɛ zaan a dɔɔ yi wa. Zuriya iblɛ zaan ba di, ba di ibɛlɛgá blɛ zan ba di ibɛlɛgá ba yi miyi wa. Ibɛlɛgá iblɛ, nna ba, mbá. Ba zɔrɔ mbá gɔnɔ. Ibɛlɛgá iblɛ, nna ba nkɔ̄ baa bɛ agá jɛ nayɛ, koo zɔrɔ ba agá ba kpɛ lɛ ba. Kpo iwɔ tulɔ muna. Nna minyɛ blɛ, nna ba du nkpɔ̄ wa. Ɔ pɛ ban yi ma-ma ban maa wɔ ni jeɛ gakɔ̄ naa, ban zɔrɔ aga dzidzi nwa kii iwɔ navava wɔ. wɔ rasa rusono itsi wɔ nɛ agii banɛ shishi a di agiiba kɔ̄ nyɛ dɔrɔ ka sho nɛ wa. Aza maadaa na, a kwe nzaa a rugɔɔ ablɛ nwá kɔ̄ a vunoo jijili. Najimi kɔ ka bɛ mara nɛ, ki wɔ si nyɛra wɔ, nkii nza got kɔ̄ si ma jɛ lukpɛ yi nɛ, nka a bɛ niu nwa ki yi tsa adza kuba dzii ba minyɛ kɔ̄, ba shɔ rugɔ̄ɔ̄ nɛ wa, tɔ ɔ ni ɔ bɛ zɔrɔɔ, ɔ̄ bɛ wɔ ɔtrɔ adza wɔ kɛ na. Dza nwanɛ lɛ, ivɔ̄ kafi ka kɛɛ musɔ̄ zabɛ bɛɛ plɔ soo a kpo. Kucɔ ibɔ̄, ɔ bɛ tsa nza dza nwá kɔ lukpɛ kɔ kɛ tɔndɔ nɛ, nyi, anyi kɔ kɛ shaashaka nɛ, kugbɛ kɔ npɛ lɛdɛgɛ lɛgɛ nɛ, atrɛ kɛ lɛngɛlɛngɛ nɛ, ki nyɛ nɛ a bɛ bɛ cɛnɛ nza dza nwá kɔ̄ ba drɛ kpi ba, ba drɛ kpi ba, ba drɛ kpi ba ko wini visii nɛ. Kucɔ nɛ wa, ka zwa ki nka za maa kɔ̄ ɔ na sho kaa na, wɔ kpɛ ma nyɛ nɛ ma naa kuyo kuba-baa gwa-da minyɛ rugɔɔ nɛ, kuba na ba nga gwada kuba nini tɛ́ nyɛ nɛ a di nze kɔ́ isi nna wɔɔ a dɔrɔ bɛɛ. Nki nze yi a bɛɛ nɛ aza wa ka dɔrɔ ki yi tsa adza iba kuba ni trɔ, kɔ̄ trɔ ba sɔ na drololo nɛ. Ava kɔ̄ ɔ̄ gɔ kitre zi nɛ cu nɛ kɛ na. Amma minyɛ blɛ ba du bɔ, kɔ̄ ava kuba pise kuba ma murá, ba so ba kɔ ba sho muna, ndɛ ba ni asi nyɛra a zwa. Kuma, ima ráá a zaa nasi na. Soo nki nyɛra si ni zwa lubɔ́ ko si se kaa ɔjɛ kutuma rulwɛ nɛ, koo a si ni, ba <hesitation> ibɛlɛgá wɔ si ni naklodzi lubɔ́ Nkɔ̄ agii banɛ kɔ̄ n di tsene nɛ nkɔ̄ a za lukpɛ nyɛra na, kedɛ kɔ̄ ma nza nyɛra nɛ na. Nyɛra wa kɔɔ manɛ ani nyɛ ki a di sɔnsɔ̄ a minyɛ nɛ. Nyɛra wa kɔ̄ ɔ ma nɛ a ni nyɛra wa ki a <hesitation> ali kɔ̄ zwa muudu kɔ̄ nɛ. Nyɛra wa kɔɔ ma nɛ a ni nyɛra wa ki a daa kulɔ muna. Nyɛra wa kɔɔ ma nɛ a ni nyɛra wa kɔ̄ a di nyɛ floo, a ma kucɔ kɔ̄ floo nɛ. Nyɛra wa kɔɔ manɛ a ni nyɛra wa ka aza nyɛ ka bɛ da kulɔ, ka bɛ gwaraa si ka ni minyɛ nɛ na. A bɛ ka bɛ ma kucɔ kɔ̄ jɛ rubɔ nɛ. Nyɛra wa kɔɔ ma nɛ, a ni nyɛra wa kɔ̄ an yiya di minyɛ agiitá kuba tá swe itsi wɔ nɛ. A za nza nyɛra wa ka bɛ, ɔ bɛ dɛ ki giitá du bɔ, a ma agiitá ma soo ɔ kpɛ tá muna. Nnɛ minyɛra iblɛ ba du bɔ, ba di mudaa bɔ, wa ki izuriya ba. Nkɔ ɔ na ma ba ni nza minyɛ kɔ̄ <hesitation> sha ba an kpɛ bɛ kukwee isi ba muna. Nki dɛ a bɛ kukwe isi ba harrɔ kuba drɛ ife, ba kɔ̄ wa kan kpɛ wuwā kukwe cɛnɛ na. Dāā wa kɔ̄ jɛ ko cɛnɛ ima dɛɛ cɛnɛ ima dɛɛ cɛnɛ ima dɛɛ cɛnɛ ima dɛɛ kami kɔ pɛ blɛ ɔ ka na kpɛ ma nyɛlo kpɛ bɛ ci. Kucɔ nɛ nwa kɔ̄ a zwa kafi kɔ̄ nyɛ a ma ra nɛ ko ɔ naa na sho. Nza nyɛ ki pise na maa? Nza nyɛ nɛ a bɛ an bɛ jɛmɛ itsi mɛ bɔɔ? Nza nyɛ nɛ bɛ mɛ cɛnɛ rusono itsi mɛ bɔɔ? Nki n cɛnɛ rusono itsi mɛ na, nki nyɛ nɛ bɛ jɛmɛ na, nkan bɛ tsa dza kuban di kucɔ isala nɛ nwa, nkii <hesitation> ibɛlɛ ba baa di ibɛlɛ dzidzi wa, icɛ kɔ̄ n lɛ nɛ kɛ nɛ na. Nza yada ki zɔrɔ kɔ maa <noise> nɛ kɛ. <noise>